Maanna iŋg benen. Kul oso ŋgala Godə tiye got suk koosi ndə men ro. Dee ci tariɲe ciɟ naan, pasa nan ebe efe yewala, walla guti de roota bətə iri oso ŋgalen be efe. Men rəg də ten. ɟom ma kadəre tariɲ ciini, yaakə pasa yolo harun ŋgə tə pasa. Woo na bəraŋg gə ta pasa. Neen, na kut koyolo kəsərə gətə pasa, deen toŋg ɓi, kal ciɟiin toŋg ɓiin, nom oso ŋgaale. Walla dal, kuɓi gar, kuti de men roon, kuti de men roon nda ya iŋgere di, kosoraŋg kiŋg geriɲa. Wo pasida naŋg iŋg toŋg ur, toŋg uwo gur le tiza. Taan got ti dəgə men roon, təri ur ŋgaal dayman, tu ur oso, wo ti ɓi winan. Ef ren, tə taabo garid daabat tariɲe cig nə, laan, ɗi goti deb nurod təri oso ŋgaalene. Wo təri nab ŋgalene, woo wallaf keri ge, taka wala kiini, iŋg ko, ŋgər koso rene, tɔk ko ŋgeeri nii nan. Efen de tabuu, ɓi god gə ciiɲitine, deb cig, yalrəŋg, i call ŋeriɲi da, de ŋgical ŋgeriɲida, wo naŋg cal wolof kərər gəda, tərək kə naŋg wo wolof kinida. Ile ze, kaʃ cii be zə. Maakə maama de gim ɓaani kə ɓii vag nen. An na got pinde tabuu, roondi ŋgeeri ni iŋg tenaŋg ŋgeri gə nən, afen de tabu, wor god de got ciŋg ye tene. Taan, teen ɓi goti de roon, nən rogə təri ɓi ŋgale nen, efen de teboo urnom got de. De dahab cii ɟetariɲa pu, hiye kə keya bel kurunaŋg, dee na gud de ne efe de. Con ne nen, tə go nənen de tabo, de ciɟ yenen de. Con nənən, tə got men de tabo. Ciɟ ɲedi, deen, roo, de tabo, ɗii got gə ciɟ ɲeten migo tide tabo mem rooba iŋg təribi oso ŋgale. Ŋgeeri nii, hiŋge gar haldine, ger kosorone, lane efen de tabu. Gol got cid ɲetene.